जो हमारो रेफ्रिजरेटर सेओ बिजली लाई काम करा। तेतु पुनदो आमे जदातर साग सब्जी साकु राखे तेत लाई हुमारी साग सब्जी खराब ना हा।